Sɛ epɛ dɛ etow w'atar do a, dza odzi kan, ͻwͻ dɛ inya wo adze a edze bͻtow a yɛfrɛ no 'iron'. Na iwie a na w'atar no, apɛ ntoma bi asaw famu anaa pon do. Na edze wo 'iron' no edze ahyɛ enyinam kandzea bi mu. Na iwie a na asͻ enyinam kandzea no ma wo 'iron' no adͻ kakra. ͻdͻ a na ahyɛ ase dɛ erotow atar no.